حافظه د هویت په جوړولو کې مهم رول لري. زموږ د تېرې تجربې، احساساتو، او یادونو پراساس، موږ خپله پېژندنه او ځان په نړۍ کې ځای پر ځای کوو. حافظه موږ ته د خپلو ارزښتونو، باورونو او اهدافو په اړه پوهه ورکوي، او د دې په مرسته موږ خپله شخصیت او هویت رامنځته کوو.